Ema muete kichag chrironrama este gursherama situ kos signaturi ni nashtore, sitela de kost denina shoors xiamotorsh mold wlate chil yirakwe machir rsaremato esterakwo marserama mader asta sparsə remachure ronrama te sikna tu galema por tu gara muede este chi ikremargoreba laꞌ chitekeremala oliro lire matoshirieer maylañoree ñorema ma puextkapas despas, ties pa kwidad arena ersarema gratə xtenma rogul rjunt maregu olachetichalo chiyes aklə manina nolirama machiya, woshiramademi gawreba.